E halako amin'ity zao da gne tongolo, tongolo izy ame tongolo lay io, io zao e la amy tena raha satria magnano lasary igny anao ka nininao be tongolo da e tsirone tongolo igny e mizanogny farany anatine vavanao ao, zay zao e lalako.